Na fotocàmera digitali funziona chiù o menu comu na fotocàmera analògica. La diffirenza principali sta ntô matiriali supra cui l’occhiu di la fotocàmera stampa chiddu chi vidi. Chidda analògica, ‘nveci di la pillìcula, trasfirisci ncapu a na memoria interna. Lu miccanìsimu è lu stissu: n’imàgini ca è davanti a la fotocàmera è trasfurmata in signali, ca poi veni trasfirutu supra àutri supporti.